Como pi'ik jedun adyunyë y kumukuch kap je'e po'oj jedun ma pyësëm ij y nëbyë a'ax dun wyopyë je'e jedun mismo awansëbyë je'e jedun yaj mëdob mëk.